المعتقد اللي أهم بالنسبة لي، هو التفاؤل والعمل بجد مهما كانت الصعوبات. الأمل والعمل المستمر يساعدنا نتغلب على كل شي.